منزل أحلامي يكون بسيط لكن فيه مساحة كبيرة، أحب يكون فيه حديقة كبيرة مليئة بالأشجار والزهور ع- والزهور علشان أقدر أستمتع بالطبيعة داخل البيت، أحب التصميم المفتوح اللي يخلي الغرف متصلة ببعض، بحب يكون فيه نوافذ كبيرة تطلع عالحديقة عشان يدخل النور والطبيعة يعطي شعور بالراحة، الألوان تكون هادية وأثاثه مريح يناسب الحياة اليومية.